يا سلام لو رجعت ألف سنة لورا دي مغامره تحفه، اول حاجه هعملها هخلي ايحاجه حديثة معايا زي الموبايل والساعه وكل حاجه عشان هما ميخافوش مني واتعلم اللغه اللي هما بيتكلموها اللي هيا فيها دقة قديمة دي وبعد كدا هحاول اندمج معاهم شويه يعني مثلا هحاول البس زيهم وأعمل زي ما بيعملوا عشان محدش يلاحظ اني غريبه وأدور علي مكان آمن يعني لازم اشوف مكان آمن بس لازم اعيش في وسطيهم عشان انا بحب الزمن دا جدا واحاول افهم حياتهم واعمل زي عادتهم وتقاليدهم واستمتع بالرحله يعني مثلا لازم اتعلم اتكلم لغتهم القديمه اللي فيها دقه قديمه دي عشان اقدر افهمهم واتواصل معاهم وميحسوش ان فيه كلام شبابي زي الألفيه موجوده في كلامي دلوقتي فيخافوا مني، هحاول اندمج معاهم